हमे बांग्लादेश की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु पता है। जैसे कि बांग्लादेश बहुत ही उखी संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह भारत के उपमहाद्वीप से लाई गई है। और भारत के बंगल क्षेत्र से इखी संस्कृति जुड़ी भाई है। <hesitation> जैसे कि वास्तुकला, <hesitation> नृत्य, साहित्य, संगीत, चित्रकला। कपड़े की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तिकल, विशिष्टता व्यंजन। यहां पे तीन धर्मनं के सबसे ज्यादा मानो जात है जो कि है बौध धर्म। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। यहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी के हिसाब से धर्म इस्लाम के मानो जात है। लेकिन यहां पे हिंदू और बौध धर्म भी खूब अच्छे से मानो जात है। यहां पे सबसे ज्यादा बढिया इखी संस्कृति के बारे में। यहां पे चित्रकला और साहित्य बगैरा होत है अच्छे से।